ngo'o, ndidi, tati, nayi, njoyi, nje go'o, nje ndidi, nje tati, nje nayi, sappo, sappo e go'o, sappo e ndidi, sappo e tati, sappo e nayi, sappo e njoyi, sappo e nje go'o, sappo e nje ndidi, sappo e nje tati, sappo e nje nayiasirin ashirin e ngo'o, ashirin e ndidi, ashirn e tati, ashirin e nayi, ashirin e njoyi, ashirin e nje go'o, ashirin e nje ndidi, ashirin e nje tati, ashirin e nje nayitalatintalatin e go'o, talatin e ndidi, talatin e tati, talatin e nayi, talatin e njoyi, talatin e nje go'o, talatin e nje ndidi, talatin e nje nayisai arba'inarba'in e go'o, arba'in e ndidi, arba'in e tati, arba'in e nayi, arba'in e njoyi, arba'in e nje go'o, arba'in e nje ndidi, arba'in e nje tati, arba'in e nayi sai hamsin